Wula mamai bla tan gan bla yeni gwang. Boku ye bomai dumoi wula mamai an yima gwang. Amma boka ya bomai dumoi wu woi wula mamai an taba yima gwangwu me. Dim boka kang bala ma apomai pani woi wula mamai an taɓa yime netru. Mamai mi namna, ku ye mammai mi kamna amma boku bala ma miya mi pariu. Bo ku kang bala ma miya mi pani wo wula mamai an taba yima gwangwu aku duko kishimi kara ye hai hai hai hai hai hai hai me to woi wmpani mani yikal. Ka taku goro apomai ku ye duko ma lapiya ku duwoku lapiya, puroguru ate gipimai bo rabo mamai yiki aku wai rabo mamai dum. Puroguru ate ɓomai. Amma boku bale aku koro hai hai hai hai ka ta pani ka kan ɓala ma me. A bale wane yayi koza, wane yayi kaza, matanshi ta fada kaza, matanshi ta fada kaza. A ɓale kime mindani a bale kime, a bale kime <hesitation> woi yikiu. Amma boka simma wula mamai an yima ba dama netni. Wula mamai an jabimau. Amma boku bale aku ta goro apomaiwu, kan kama kare bala ma miya pani, wun dape komai bla ka tikeku koma bla koi goko mani, koma nbla kai goko mani. To shimi wan taba yimau, kamai na wahala, wuni au wahalau, kamai ana wahala, au koro wurmamai kuma au wurmamai woi kallau, wallahi.